Ekein neni usokun degema inwikio nu eni enyam iyin inim menem diam omo inun menem diom omo ekemewey odiere oknu inim mene dia ka uderi tomi imo ikpoki imo ikpoki do iyin inwikio ekemewey okare oknu inim nu unene mina nu udemine nyan ikpoki ka udemine dudukwo nunu uta nyam ikpoki me kotuman itany iswon pam itany iswon ikpoki te oyin inim idudu mu hrene ovulom nu monu udier esika oho mu uta nunu nu mutromema a- a ubo idedem numekpro muvrame ma- a mukpro idedem oho mu ya evu mujama a- a mukpro idedem oho mu ya evu mujama a- a iwar inumanka nu owey ka tulio imenete okun imoneni nu arar gbodiom neni ka ewey evu baw ka ekru mahine gbodiom neni ka ewey evu baw ka ekru mahine ederi ekein usokun oknu ewey ewolyin eni mekpev ihanhina eni meta esi eni ekru yin ewenu evon abo neni. Evo me duo atwo ogana mina imonu ewol ekeinenena utomu okuna ekeiny eweye odiere ide irarar ne kre- o- o- o- oh ederimim edegidi umene govment kpey edigidi umene mu me von ewey mu egen naijeria movoyo ude ameneyoka imomuom enakre iyin inwikio mi eni enyam inwikio amene imo esioney momen imo kruvonu itom nwomo vom gidiyaka ukru ker <hesitation> bam eta eta inuwru inmenene okar inim nu even bone me meneme okar tom iyo krese ikpola ewey eyawte ba banu emene oknu me vo vura ewey ebol ifofom ewey enu ebol ifofom edava gbie owey eweivu igbo dier kri kri eknu evo vua ewey evo mabasi ewey ubo kru eva nyana mina govment <hesitation> ewey nu me geneni inwi ekemeni mi inwi ekeiny ewenanyo bawka abo mi kiobaw ederi otanu mevo mene mina eni abo mu inwi ekeneni nayo ekeny eweyni inwikio kri kri abo mo enudrene imomiewey abo me monu idier oknon vo mene oknu vo nyan gari media gari nu eniabo kunu edia kpeyaka oyite inim nu ikore Ewievu ekrubine oknu onwibaw mekia oknu meta kpew inhan hina esitaka omomuru oknu eni abo eni ekel esinu eni abometavriya utan me oho mi yidiane ekena nu ekeno usokunayo akpe akpe nuidara ohomidian mikpev nu ohahina mitan esi iyoyo nu imenemen mivo dukunema a- a- a- a miyitul inina inul inulkio nanu gididiom okar and imoneni ekru yakotinmyo krese ederi mahine baw asome gidi inim me mon ohohoho media megidi inin nu me mon ohohoho media bo gididiom oknu okar tul omimowey mogbosne utany unwonow ominowey oyaw inumu moya sise oknu mogidia botu inyondo oknu osaka oduko mu inisi ubinow utom idier nu imu daneni tobu nu aya tulu ivom inwekwenow inenen oso odukom ominowey nu owolyite omosi mohrono ovulom nunu modia imoneni ohona esarvekete ekruderumamu ude inumna abo ukperinomo mam yi eta esi ka omo oda frayadu yi eta mene inaka omo odafrayer adu yi eta mene inaka omo odafraya adu. Iyoyo iyite oknu ekeinawey ne eni abo ekeineni eni ebose diere ene dein gididiam uswem ikpoki nu ogbala enina odeinokvey eni enyam uswem nu odudu oknu mevo nyan odianke vo nyan ikpoki mevo dia nu nu mu nyan ikpoki mundrene mu monu udier mu vrene ovulum nunu mu nwane ikpoki mu nwone vo de kopu gari mu dia ikor okvey iyo bonu ekeny ewey na ojakeneri.